A-o Libbro da Jungla, à quelli documentäi che se veddeivan quande un o l'ea maròtto, co-a voxe belliscima do commentatô che o te spiegava quelle röbe de bestie; à de stançie con a realtæ aumentâ che se vedde inte çerte espoxiçioin inte grendi çittæ.